Ngər won ɗaŋ ma ɗya ma vər shawara məri ko zaarsə a ɗəŋ ko da shi keba ma ɗya ma na namboŋ a ɗəŋ tu mə fi ngən nambo ŋəŋ to amma nə dole zaar tə kon ngən gon ma tə kon gos ko zaar tə fi ngən gon ma tə fi gos amma ɗaŋnin shawara namboŋ a ɗəŋ ɗaŋ ma fu məri espeshali ma wu tu məri mən shishi ngənmdi ko mə wutu matasa yan citu dəŋes a su ngəɗi a nai nə wani iri yan citu məri ta kaura ce iyaye məni məri ta tli ba ngər won ɗaŋ ta yisə ŋəŋ daga tlya ngəni tə tlya ɗu tə tlya taɓa tətlya kwaya yan nə ngər won ɗaŋ məri ɗaŋnən tə caa gama wasəŋ ngai kə vari, mbətləm wos yan citu məri ta shi a na ngər won konu caa sutu tə yeli a nai nə gon a ɗəŋ. Tə yeli tu a nai ci nə gon ɗaŋ yani ma wo kon tə wumi kuma ba ka kon tə wumi daŋ ba ka ngal ngən ɗəŋ kə gaŋ so yan ka tli nə ngal ngən gə ɗəŋ dole a ga datəm choŋvoni datəm kə dada vari yan citu a wutu mə tsən mi nə mən biyayya mə tsən mi nə mən hakuri mə tsən tə zaarsə lafiya ɗani inta maci gajiya kə duk kə duk ngər won daŋ mya su mə ngal a ɗəŋ mə ngal tə yani farko to amma məri dəŋni ta ga lapkən ləb choŋ ngəi ca ngal ni ləb won ɗaŋ ta tu ngən gə ɗəŋ ngai daga ca tu ngən gə ɗəŋ dən ta fi ngən ngai me kyau yan tatli a ləb kə tlya ngəni tə fotkəni yani ngən a da mbar shi kə vari biye da shi yan citu labkən guɗi gud yan uwa tə məri tə mən varaŋsə koni a canjai a nai wani iri to yan a ca myani mə wutu mya vər shawara tu mə sumi a ləb choŋvon in kya su ngə a ləb choŋvon kab ngə shi gya gi ba ka fishiŋ ka yel shi ta nai nə ngən gə nyaŋ. Bikos ngən gə nyaŋ ko a daas ɗaŋ atayima tə cim tə tu ngən gə ɓəllə bikos yan kya fi gi ma ta yel gə gwa kini zaar kazamta ba ta mbi gə tə daraja a yatləŋ to amma ɗaŋəŋ ngər shi gya gi a nainə ngən gə gaye ko nu ca fi fahariya ngai ko kuma konu ca yel ɗaŋ ku tuŋ in ba yan a fi gyes səŋ ta yel tə gos ba cini gwa nəŋ to yan a caa mə wutu myani mya sutu zaarsə tə yisəŋ ngəi tu chon ɗaŋ a gami a wutu yan kya fi ngə shi gya gi ba kini gosəŋ yan ka nai nə gos dole a ga ngə shi gya gi sabo tu a nai kini ngaa wos kə me kyau na ni ngaa wos kə me kyau tə ayuka gya gi ba ka tlə ɓas təŋ to yan a ca mə wutu myani mya vər shawara matasa ko zaarsə a ɗəŋ tu mə sumi ɗi a ləb choŋvon kab ngə shi gya gi ɗaŋ ca fara a a mən <hesitation> rashi ilimi ba caa su ilimiŋ kaɗa gon tə tlə nə karatuŋ to tə mbi kaya manɗə tas. Gya gi ma nə rashi ilimes in a ca tə nyom gya gi a tas to yan a ca myani ngər won ɗaŋ ma ɗya ma kon kawai ngəndi ɗaŋ tə temakami.